Karazagna fitaovagna andrahoagna hanigny, misy vilagny. Vilagny aloha tegna ampiasaigna e. Avakeo misy kastrôl. Avakeo misy rice cooker, ilay sasantsasany amina- agny amin'ny ville, regny efa mampiasa kas- a misy rice cooker fô ambanivolo akagny, mbola vilagny fô tegna ampiasaigna.